Ilay any Shina izany an, misy lalàna izay hoe tsy mahazo miteraka mihoatra ny iray. Dia lasa fobman'izareo izany ny manao ekografia ahafantarana hoe lahy sa vavy ilay izy dia raha ohatra vavy dia tsy tazomina ilay zaza. Dia lasa izay no mahatonga an'ilay hoe lasa be dia be ny lehilahy nefa vitsy ny vehivavy.